Kas kõik om iks häste? Saq muido olõt jo nii ergas ja jutukas. Kas midägi om johtunuq äkki? Kas maq saa sinno kuigi avitaq?